Achame apaipachinii, petut nekikisicho amuu ipwotwo kingatepii ngunoo kaetu akapwat yukinye amining, apaipachinii asa aang'ete iin apaipachini ke ke ketilwoo makatiat nepo petut ab sigisyee nyuu amuu kianyoo emoni tapkoripo sigiik akoi atenitu nii. Koki itpetut akeng'e olekinyeketil makatiat tukul akepaipachi petunyu nepo sikisyeet.